قريت كتاب اسمه جلسات نفسية و الكتاب ده كويس جدا لأنه بحسه بيساعد الإنسان انه يكتشف ذاته و بيدي نصايح للإنسان بشكل غير مباشر و أرشحه لأي حد في الدنيا لأن هيساعد انه هو تبقى أفكاره احسن و ينمي نفسه يعني